Ko senndi organic e non-organic ñaamndu kam, kannjum woni organic ñaamdu kannjum woni kala ñaamndu ndu ɗum heɓata daga aawdi ndi ɗum waɗi to leydi ndi ɗum waɗanaayi taaki, ndi ɗum waɗanaayi goɗɗum kemikal puɗɗ- puɗɗundi mawni naturally, non-organic boo kannjum woni ɗum ɗum waɗani taaki, ɗum ɗum waɗani fertilizers, e sawran kemik-.